Nachii yee una onré kindiro kachin este ndojo ka'a kachin ndenuu tun tunde, nuu nde diki ye'e una onre kidinro pero atuu kidiro ye'e iho katuu ñio veeró ho onre este vanjuina, tarea dando maestra niña ninando ñanda kuauu yainro chida chindeinri ndavaru tarea chindeiri ndono atuu kidiró, chiñei escuela chidakoi ñeinró ñnero mili no ñoo ñenró este ndavaru iya'a ndiñi ndavaru, ndono atuu kidinró iho naja kidinro iño onré hi iho ñaja najan kidiró o'on onre ye'a atun tañadei una onre kidiró yee este katuu yeu ñonró, ñenró yuku ñenro ndakero indañenro viyuu ñneró yuno este, atuu ndañani una onré kidii nró yee ndajuinani ihokatuu.